نمشي لبابا نخليه يبدل التخصص متاعو، يقرا طب وإلا يقرا <hesitation> مهندس يطلع، وهكاكا ياخذ <hesitation> خدمه قويه وباهيه، يكون الأجر أقوى و- <hesitation> تكون حالتنا الماديه أحسن ممكن هكاكا نبدلو أحنا حالتنا الماديه ونوليو نخدمو ما خير ولا- ولا عنا برشا فلوس.